Mangecek soal budaya na i boto niba songon daerah sumatra utara an songon di huta niba ma istilahna anggo songon <hesitation> alak na marbagas adong ahana na margondang i?, na margondangi ima adong isi alat alat musik nai songon, gondang batak i dot na lain lain na, dung <hesitation> masalah na margondang i selain namargondangiba, adong muse mei tarianna na manortori namanortori dot ulos i, deba anggo songon ulos i ibaenna sian benang ima i tenun dohot na tua tua i, ibaen ma jadi sada kaen, sada abit anggo saro i ita an, abit ima ibaen i alitkon tu abara niba, baru iba isi manortor i dongani dohot musik gondang sambilan i. Selain i masa aha i, songon iba sendiri songon alak umak na <hesitation> marbeda dot ayah istilahna anggo songon, alak ayah kan alak ita an alak sumatra utara an, anggo songon umak alak jawa tengah alak boyolali, sada anggo songon i si, na mambaen iba tar songgot budaya nai na marbeda songon pamio pamioan na ma anggo saro i ita an kan anggi ni. Ayah alak lai i piona uda, anggo i sadun anggi ni umak niba anggi ni ayah niba leng totop i piona, anggo saro i jawaan lek, anggo i ita an kan! I piona uda, anggo songon anggi ni ayah niba na adaboru i piona bou, anggo songon abang ni ayah niba na alak lai i piona uak anggo songon, aha niba istilah na kahanggi niba songoni mattong anggi nai ragam ima na mambaen iba nasakali jungada mulak tu huta ni umak niba mambaen iba tar songgot. Sapadua na songon i sadun pe, anggo saro i ita an songon get ari rayo <hesitation> get puaso ngadong i acara acara paiaskon makam anggo songon i jawa jawaan songon tempat ni umak niba, sapoken nai so puaso ima sude sahutai kehe tu makam ni naa tobang tobang nai paiaskan makam i, anggoo na u boto i mai do urang lobina songoni mattong inda na soo urang pas na <hesitation> inda binoto ahana. Selain budaya ayah niba dot umak niba sendiri songon ibakan tinggal na i daerah cilengsi jawa barat, adong juo do perbedaan nian, sian dokonon sian budaya ni ayah niba dot ni umak niba, anggo songon budaya ni ayah niba kan, songon mangecek pe na aha an, na gogo gogoan pangecek nai anggo songon alak i son ma i dokon alak sunda on hampir sarupo ma i dokon pengecek ni umak niba i, na inda aru gogo sora nai, lambok songoni pangecek nai jadi pe pala manombo iba mangecek dot dongan dongan niba, i sangka alai ma iba songon na manga- songon na mangamuk iba tu alai pe nang memang songon ma suara niba. Sappadua na selain i songon sian suara ma songon sian budaya nai marbeda, anggo songon i ami an, adong ma abis aha abis manyabi istilahna abis panen, i baen ma i songon ma manggang manuk sahuta i tu sadun tu saba an anggo songon alak i son, sanga tergantung alak nai dei <hesitation> alak nai tarbahat bapot biasana i baen kalai manuk panggang i tu saba an tai inda na sahuta kehena i perorangan diantara ni saba saba ni alai na panen i anggo nasobahat do dapot kalai na panen ni alai i. Na sakali panen i biasana inda i baen kalai te anggo tarbahat dapotna i baen kalai- i baen kalai, anggo songon tempat ni ayah an i huta an kan, inda marimbar sanga bahat sanga inda dapot tan hasil panen nai leng i baen kalai na huta i leng mangan i sadun i saba an, selain- i selain sian paguling ni eme songon sarupo nai ima songon aha ni umak nibai i jawa an, pakkuling nai nang be karas songon halak hita i, selain i songon alak alak i son dottong bo sa pambinotan niba, urang aha alai urang? Rasa, ahanai antar sa suku nai urang klop i rasa inda songon alak ita i sanga i dia sajo bagas nai bope na dao pala i undang songon adong acara i bagas niba i leng ro alai tu bagas nibai bope na dao, anggo songon alak alak i son hampir sarupo songon alak ahai i sa halak tempat ni umak i inda aru aha alai anggo inda sampat kalai ha- ro, inda ro alai, anggo sampat kalai ro i sangka donok bagas nii, ro alai, tai songoni mattong marbeda nai. Anggo songon alak itai kan bope na sadia do bagas nai anggo leng na tarsabat do waktunai leng ro do alai, anggo alak i son songon depan ni alak umak indah, napadaua na songon aha pe, maretong i rasa? Paretongan do alak i son alak aha on alak sunda on, pado alak ita anggo alak ita na potting adong ma istilahna dokon dokonan nai, anggo alak i son bope mandung i dokon sanga songondiana, anggo songon manolong dokononna ma jolo nasabangso nai urang i rasa! Songon au sendiri ma mandung mangalami ma anggo songon alak itai kan, idokonna ma kan dong sia a misalkan, dompak hamalangan, tontu i tuppur ma sude i akkana aha niba na binoto niba isi akkana uda niba dohot amangboru niba sudema dalihan na tolu i si palugut epeng i buat mambantu, koum niba na dompak hamalangan on, te anggo alak i son nga adong uida ima na sada uida budayai na marbeda pado budaya nita alak aha on alak sumatara utara on alak batak on ma dokonon.